भारत चे गुलाब जामुन खावपाक शकतात। तसच् इटली चा तिरामिसु। टर्की चा बक्लावा। ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझीलैंड चा पावलोव्हा। साउथईस्ट एशिया चा मँगो स्टिकी राईस। साउथ अमेरिका चा अल्फाजोर। जपान चा मोची। फ्रान्स चा क्रेम ब्रुले। फ्लोरिडा आनी यूएसए चा की लाईम पाय। अशे काय डेसर्ट्स वर्ल्ड चे असतात जे तुम्ही ट्राय करपाक शकतात।